Ireto avy ny fomba hanamboarana paty rehefa ao an-trano: voalohany afangaro aloha ny lafarinina sy ny rano, de avy eo kapohina ny atody de tsy adino ny manisy sira izany, de avy eo afangaro ireo, rehefa mitambatra anefa izy ireo dia tapatapahana amin'izay ilay paty.